E fomba hisitriane biby sasany mba hiarovany tegna ohatry zao e sokatry io zao la matahotr'izy da misitriky agnatine gne tragnony igny da ao eky izy lefa hitany amizay lafa hoe ato ivelany ao mangingigny mizoso amizay izy lasitagny, e voalavo koa da misitriky agnatine tany any izy malaky amin'azy gne mangady tany igny da ao izy mipetraky amignao.